<hesitation> Misy karazana aretina maromaro mahazo amboa, voalohany tena matetiky <hesitation> romodromotro izy, masiasika fahatany ami raha tsisy dikany, <hesitation> faharoa ka misy lagaly, lagaly mahazo amboa zay, avy eo izy ka ndraikindaiky aretina mpahazo izy ka mangery lio.